Iiknare frut siena sikna primerna to mansan, to mandrour to na to narash, to ub to fres, tu pin, to pene, pina, este to este to lim, to o dia to te chikw sapotx to diwen, to malon, to pay, o to chabkan, <hesitation> to